Ti'i ara mabersi apa-apa misal mebersih kintal memake kakai kintal mamake kakai <hesitation> kakai timbung, pakai timbung te'e tihoan manga mangala kalu pannu <hesitation> ti'i ara mangala kakai timbung malala kalupanu akel tan are mangaesualei te'e mamake kakai kampuhan, kampuhan te'e ne ala'en suakel tan ara kitewi ma mamersih apa-apa suane mamake taworet paka-paka tonakangente mangai te mersi apa-apa to makamu'e ore mebersih kintal <hesitation> kapuk ore tuo-tuo kayu mangaisualei <hesitation> kinnarosonnu apato tera pamake